Raha hoe <hesitation> hoandro aminà rano na hoe re- <hesitation> renirano ndraika zaho a de raha andesiko voalohany longany a <hesitation> bouée de sauvetage de <hesitation> na hoe <hesitation> bouteille à oxygène, regny ndôsiko voalohany de en plus <hesitation> fagnampin'zaigny a <hesitation> mitondra namana koa zaho sao de misy izy loja ahazo anay akagny ka sisy a- sisy afa- sisy ahafantatra raha mahazo anay.